Gn'anzara asane fanzakana ame fitondrategna magnokany koa, <hesitation> matoa zany nasia gne fanzaka da mba handrindra gne firegnena izy da hitantany gne zava-misy eo ame fiagnane vahoaky zany da iaro e vahoaky avao koa gn'asagny, zay zany gn'anzara asane fanzakana.